Eelektripirn tüütäs niimuudu, et täl um volframist niit seeh ja sis tuu hõõgus ja sis pirn palas ja näütäs valgut. A muidoki täämbätsel pääväl om sääl määnegi tõistmuu – tuu LED-pirn um tõistsugunõ, sääl olõ-õi inämb volframist niiri seeh.